<hesitation> vál na zacku becw’ pues a lo mejor zlúa rienyru ráma dix stoy yí’thchy, este nú vez roh ramá txi zian zarú- zian zarú nii rquyn ráma, gúlazian zaru lugar rnáz ramá, per val zacku rá bich ah pues bítxy rany txi nix nix za rú ryw ramá calo’h per nuá nii queity zá rquyny dándy gygwyw lá ramá vá nan ramá run ramá gán rbány ra má ztogy txináz ramá nii gaw ramá. per val zacku rá becw’ ah rckiny pacu ckagwyw la ramá sinó este gastó osea, ngëx zar u becw’e rninú va, nii ni rquyny pa gyzoobu atención per txi rzigel za ramá rgéez ramá, en cambio bich ah nú vez zy rzygél rama rgéez ramá zy nó bgëh canne ni namá loh zy ny ná ra bich, per este, zy ny ná ra bich cun becw’ chi per este rop rop te r ama un ni run rama per ni per este pues becw’ ah a lo mejor rieny ru ra nii dix stogy per numá broh za rumá einty bich’ ah býtxy má stogy per tal vez tond za ru má stogy, per róbte ramá rien dix.